So mi nani un inni ni lewru Mayu ko waraata nder hore am un ndurngol, ngam marle am e njaaha durngol e lewru Mayu.